أنا دلوفتي مدرسة والأطفال بتاعتي او الطلاب بتاعتي فقدوا انتباههم، هعمل ايه، اول حاجه هخليهم يتحركوا من مكانهم ويقفوا في مكانهم عشان اشد انتباههم تاني فأفضل طريقه ان انا أعمل كدا ان انا ألعبهم لعبه، ممكن مثلا أوسع الفصل جدا وأشيل هخليهم يشيلوا التختات كدا علي جنب بعد كدا اجيب بالونات واربط البالونات بأي حبل في رجليهم يمين، كل واخد في رجليه اليمين وبعد كدا كلهم يجروا ورا بعض لحد ما كل واحد يفرقع بالونة التاني واللي في الآخر يكسب هديله هدية وبكدا اكون رجعت انتباههم تاني وخليتهم متحمسين للدرس الجي